X̱iꞌk nak be lëkxe pat bela ichugdama xiꞌl man xnuse c̲h̲oꞌbnis man sia man, mec̲h̲ xkakga yor mec̲h̲ gakda gwiy mec̲h̲ or giend mec̲h̲ gus lo mec̲h̲ xnuse xia mec̲h̲ c̲h̲oꞌbnis mec̲h̲ sia mec̲h̲ xgib mec̲h̲ diꞌt yu mec̲h̲ man nak man gus sdzinnla mec̲h̲ lo knu xc̲h̲oꞌbnis manu sia nak ic̲h̲ë palom ki ic̲h̲ë xc̲h̲oꞌbnis man ki fuer xc̲h̲oꞌbnis man ki nak ic̲h̲ë mginn ic̲h̲ë xc̲h̲oꞌbnis yor ic̲h̲ë ngol ic̲h̲ë wat xc̲h̲oꞌbnis man ki xiab man ki lo yag nike xgaꞌda loma.